. Énoo dúlu dúlu ezaa erokenu amooġo. Óndinezo amooġo nerii. Báŝiele ŋon elime éxume.

Iyo ínohe soafiamiġaɭo aḃaniɭo baeḃirie munale mu- mu- muine yaxorõ ómumu. Niexuxuŋe kupapa núġuxedemidepi ãtuka kaxuxuŋe kúlu kúlu, émuru done doneena viktuar. Pur émuru ehaŋuġahoten ipiahe ínoo nnanana ni- níburee. Mómomusie émuru, níɭeġu yaxorõ soini ínohe afiamiġaɭo sówazoyaġaɭo sohaŋeza. Teyaxorõ ahaŋu e- kábuale kábubuomimi walasa nasohulamin ni- niḃulusuli, álemo álemoḃeparepa máeḃanaṗinemo mogio. Nañeźaokuoḃo tiśeafiamiġaɭo árehaŋunizuale, mañaḃanalabudureniŋoanemeźia, milemeźianihunew, nemeźianihunew, nemeźianihunew, dáeleer añaxabaremuneźiaro, óñonañaĵalo. Mómusimo ee- aḃaniɭonaro búṗinebiamabio muṗeniġamete éñiale. Alanazimimi súruru. Mbõ émuru, doneiniġaɭo, niexuxuŋe depiġupapa, émuru núġuxedemoreeġaɭo émuru ezaza énoo. Ehaŋeza émundu, ehaŋeza sínosihi nna iimibahale búree. Moźifia nii ínohesihi. Numuḃamuṗe éludu, élududoo ne- nee- elaneźia dóbũehe. Éludu muṗe ezãza énoo. Donee tóniŝiŝen, eñaḃaan iɭeruṗoheṗohe íñamuli. Eñaḃaneḃaeśe eñameini tuĵur ne- ne- nemeteipiahe. Mekiġamete kíġi íɭerudodobũehe eñatola. Eḃay etãeñameini néĵ- nembuźanefiro eśee néxunehuśa. Dõk domedialenerobaloŋ asodari. Éludu eḃaḃay muṗe kametenobahalee paske búko tĩtaton níġuŝen ṗobuġo ṗobuġo kulaniġuḃaġaɭo ómaŝẽtiri, ómunaŝẽtiri, ómunaŝẽtiri. Kuhaŋuġainimem kúiġuriġa, kúiġuḃey núġuġotúlu túlu. Aminiźamuśe níloom éludunopindiġen, éndon ipiahe míñaɭelo miñaḃanimã ka- ka- kasukoko kíġi koo fópindiġẽolomi puruġaɭo núġusove, iḃay muṗe bumaŋenobahalehekua. Moinibaloŋ éludu; dõkk adumo éludu énoo ezamiem míama.